<hesitation> Mahakasiky e kangoroa aloa sy de mahita zavatry ho resahagny firy aminazy aho fa izy io zany raha e araky e fizakako taloha tary ignike da hoe efa izy izy raha mandeh zany izy defa misambisambiky evao sy fantako zany hoe igny ve gn'oentiny gn'indesiny ma- gnampy anzy ame fiainany na akognaia fa sy de haiko loatry aloha gne manazava anazy sarotry gn'avandy.